ס'איז דא אפאר מינע רייזן, כ'ווייס נישט די חילוק, כ'ווייסט ס'איז דא ברוינע רייז, ס'איז דא ווייסע רייז, און <hesitation> ס'איז דא וואס איז אויך א מינע רייז, אין וועלכע דיש זיי זענען- ס'איז די בעסטע צו עסן מיט פלייש, <hesitation> מ'קען- איך האב ליב צו לייגן מייערן אין די רייז, עס צאמקוועטשן.